दक्षिण अफ्रीका में एक अनोखी परम्परा होत है। जय मा सभे दक्षिण अफ्रीका के लोग एक सांस्कृतिक संस्था और आप संस्था का अनुष्ठान करत हैं। जयमा यह एक पका हुआ मांस खावत है। और जय मा मांस खाने का तरीका इनका बहुत-बहुत अलग होत है। एहका मतलब होत है, दक्षिण अफ्रीका में सभी परिवार के जाने एक साथ बैठकर खाना खाएं। एक ही समय पर अपने समय और परिवार को समय दें।